Zii nu m wɛɛ kɔ nu a kii loo a sor m iginee tèn ē kèn pya nee le sa wɛɛ lu nu a wɛɛ kpeloo a kɔ nɔr nu alu muɛ ue bari ē āā bu kpa-kae lo a doo kɔ pya nee ba da na ghe bee loo épie nu m da maa dah bee loo ale me pya nee ē pya a lu na kooh ba si da bee lo ale nu maa nɔia nee a ba pya nee alu pya gbenenee naghe lo nu aya m bee wa kɔ naghe doo kén m da da bee loo doo lo nua doo kɔ mɛ sor ēm igitèn kèn sa akɔ m kɔ kpaa kèn m da da beeloo doo m kɔ kèn doma nee bee kɔ naghe doo kɔ mda m da bee loo doo lo nu aya doo kɔ ɛrɛ ba nee bee le kèn a ɛrɛ kaana a da bɛɛ loo sa bu ye ɛɛ sor āā lo ken a doo kɔ a dap doma sor alɛ ugonee kere dorna ken a dap kɔ doo kɔ pya nee a da bee loo then zii nu ā kɔ nu a kii loo nyo bɛga doo nee ē a bee nor nu a kii loo e nu alu muɛ ue m bee gbotèn a doo kɔ pya nee ba kɔ lo muɛ ue bu si dee kén a borloo doo a doo kɔ a wɛɛ mɛ kpe loo ē sor pya nee ba kɔ nɔa a kii loo muɛ ue doo-wo m wɛɛ wa nyone sa kɔ kii loo m le āā kɔ naghe kpaa kèn m da dah bee hgo doo m kɔ naghe kèn pya nee é ba da bee loo doo m kɔ pya ē alu kpug kpug nu ale bu lo nɔ’a wɛɛ doo kor maa kɔa doowo bee mɛ kpe loo bɛa lu nu ē amɛ ne ɛɛghe ē sa mɛ ne ɛɛbu ē sor maa kɔ nu aakèè loo naa bɛrɛ nu e wɛɛ ɛgere le kèn le doo-wo Then zii dorna nu ē wɛɛ kɔ naghe nɔ’a kii loo na bii akɔ’bii akɔ sor m igiten ken m bee le a kɔ nu a kii loo bii akɔr m kɔ kɔ doo kèn a doo bii akɔ’ ama m kɔ nu a kii loo zii zii pya nee ba aa bira ē āā kere si bara loo nyoue m kɔ pya nee sor pya nee é ina kɔ naghe m le ay m keege naghe lo ba doo kɔ m keege loo m d lee ay kɔ nu a kii loo them pie sor naghe sor m igi naghe tèn kén sa m le kén m dap le cakɔ nu a kii nu ē aa sira nyoue ɛrɛ ba nu a wɛɛ siraàà ale lo dɛɛ a kii ay demɛ ale taa lo bira dɛɛ m dap le a kɔ nu a kiiloo kèn m wɛɛ da doo pya dorna nee kɔ naghe kèn a bara ba wɛɛ da doo i sere kèn i lɛ ay kɔ nu akii loo kèn ali da bèè loo nu aya doo kɔ yaa āā lo kèn dɔ yaa daa bee loo pie nu ē isù bee daa bee loo nyobee doo kèn pya kèrè é bee kordoo kɔ zii ba wɛɛ lōg zii a doo kɔ sor alua nee kɔ loo kén o sii wɛɛ da loo alo o danaghe bee loo lo nu é o sü bee da nee kɔ o dah nyo bee ba kɔ mɛ tɔn nii tɔn sɔ doo kɔ lo. nu àya a wɛɛ doo kɔ mɛ sɔ a kpeah nyo bee sor alua igi tènkèn doo wo sa é alo a kɔ sɔ alua tubara. Sɔ alua nee a kɔ nɔ’a kii loo lo ue a lu a lee lo ka tɔ̄ ba kɔ naghe lo doma ka waa kɔ o sua waa ina keeke mug lo nɔ’a wɛɛ a nee ɛebu Tema loo woa o muɛ nee kɔ lo biradɛɛ m ɛgere ba nu a a bee lu é aa bee luu a bɛan kere o sɔ ɛrɛ o bua na bu gbene sang ale birabu mɛ bua e ɛɛ sor waa kü aalo le tɔn then zü m bee doo naghe nyo bee m gbo gayeh a kɔ lo küloo é ken e nyoue nu ii-nya doo a nyawo m bee kɔ naghe nu akii loo m kɔ nu akii ken é nu a küsi doo taataa nyawo ama kere m wɛɛ nor nu a kü loo ken aba sère boro o’nu and uura nu doo kere wo in bee wa nyonee i kɔ naghe é ken sor i yaa nu ken nya doo lo nɔa doo kɔ loo mɛ a sur kan sor maa kɔa doo wo and a wɛɛ lu efɛɛ loo sa mɛ ne benyie mɛ dɔn zü dɔ a maa doo na kɔ m bee booga m bee sor é o uɛ aba zü dɔ sa o waa kɔ nu mm wɛɛ yü br akpe sɔ e a naa lu nu e aadap sa ne ɛɛbu nee ale bee a gbèè benyie nee m bee gbo nu ẽ sor kɔ sa sor o kü tɔ loo a yabia sa o dap ɛrɛ efɛɛlor ne zü ba kɔ waa wɛɛ kɔ ue loo nee ama ken o bee ten piro loo ale o bee doo ana m bee gbo akɔ nu e a lo nɔ’a e doo kɔ efaalo ale